Nanre aga iya tapoji e na dekke soliq leielliyangengngi ero iyaq luppoji manrewe pizza nasabaq ero pizza e dekke kanjaq leiyanre palliseqna sibawa rotinna ero pizza e dekke sussa leiruntuk okkotomi kota e leibaluq deqgaga laibaluq okko kampongnge erona aga magi namasoliq nasabaq okkotomi kota e leibaluq ero pizza e jarang engka pizza laibaluq masempo rata-rata ellina maddatuq sebbu maneng